To nigha nigha ho dan naha da nuse nus naka nigha ane to dadik dadik da futa th nghar wetigho gatgaha thaghar witigho da gatga haghar witiho ndar nitha mena niha ka kwarhe itare whara nipu tsine m vitare te ha vino annaha naha nubaba ane to ndilga naha da nalu jare ndar nilu zare tsanah tsin yaz gila tsanah tsin da dige da zaɗaho zida sbana nighaha zika dige naha sba sbo in a da buga nithe da mɓoho hanarha nithe to da naha da sbo kath gaha da ehh ya dadd gare gadgaha ya dadda sare amɗha hana itar kwanan kwarane lalle lalle dughwene nga damuwa tsin bi nga dughwar man yen biya nuv dabb sare to ka sba sbaha tan baka kwaran kwarane ah ah sba diyan ka dughwe biga nila a tih baka kwarhe biya da kwaraheko war da sba sba nga ude da sba sba bi ammada ɗahgaho ka amɗharaba yazgila kwaran kwarane yanka digite nga an pani sar biya. Nga ampani sark yan biya niho da ɓtine ka sbasba ha dahawka dahawine ndik lokaci sbacine hakino a nahgahha to nahga nuzaho sba da giɗa kuwar dayon kina amma, nusa naka niha fka a a nusa naka nihafka <hesitation> a a an naha duhna a to dage dan naka tsho an nahha na ha nahine ngaba hin nahha naha uɗaw uɗa nahaha ta nusnus ka da sbasba tsha hwaranah hwarahuwine iyi lava naha tsnine koko a ɓlahad ɓlahine arve da ɓlahahine arve hwara nah bahha a nahga nahhe mena sata huts duhwa mena niho i ngig dige nahaha ambe a dadig bhha da huɗ sar bi, kuma dana ho tsirak dhawa naha ho anayuda, katha naf katha kwaran kware duh kaka meno nivude an katha tiyanude duh kskse ka duh ksksine da dahawine sihe ataɓa ya mena da sba niha sine taɓa ba mena sba biyo sihe Da taɓa ka yauk nus sbo dage da kwarahako, kida fa kda sba dag kad sbba sba tsha ndane dahada fta thar withaho, ndar hankali nusna niho a da ksks duhna nga damuwa ka duhna biya lafiya nivitare ka sbasbaha, amma tsif ba tgiɗa ndikene ka duhure bik niha ka ɓoha da mha biyo a mbrf he zamane ahba zaman ndikina tsa checkecke nusa ɓaf ɓa da ha ta ɗule kada gud biya tsa check checke checke da ɓaf duhwe ɓaha da guda lafiya da giɗa kure nga diga da faruwa biya amma thinna ahba dahawa ndik yan biyo tseraka duhwa naho koɓa nahine to hakino saha da vakara kwaran kwarane duh mena naka niha, dabur duhu naho dag yan da kwarahako kwankwarane a kathga nah ha duh ksks duh mena niha duh ksks biyo, to ndik yane amma tunda naho kwankwanane nusa naka niha tahba kanda gathahai biya dage da kwara haka kinatab ka duhwaha as a lamari sbo thaka kwaranga kwarane sbbo gɗɗa ziɗɗa sbba. Da nahaa da daha kwaran kwarane sbuu ka niha ngaha da anka yu dahara biyi, ngada da para daharabiyi, ngaha da zukat da haraa bii ngahada haɓ yuw da hrabi nada taha kafe inada ankahu yuwe huba he suɗuke, karɗahaye uɗa dazuwa ha hana nii, uɗa da zuwaha tuhulani chuda baha ho na gode niya, bahobahud biya nagode niyi lethgla boniya yan nuse. Amma chu-chuda nah dah ha kwaran kwarane anaha tska niya saba nah baha zdda ka sbba biya da mbla duha nusa kakse zɗɗa sbbaa mbladuha nus ksspssbiya zaɗ biya mana ndiken daksare amma tsa satsha naka sbaa niha, to ka nthgaha ndane ka deha deha ha ndikira nash duhna ayardke nahine yardkela, to tunde yar da keyine ka ɗahgaha, nakhanaha nahha nahha nahaka, nahkada tethgla nahha ko koa koɓara nahkaha niha a'a koɓaha naka niya ha tshane cia naka dun lethgla naka giɗa lafiya naka kiyi yahga zaraa. Zara kskseniha ha tsane to amma ka dga ra kam da danaha duhwe thinna da sbaaka niha aduwa sab duheve afuduwe in kano we, in kaduna in zamfara, in lagose nivude duh ba yan biya aduwa yanka duhuce duhwe tith niya mhaka ftsare, tsatsbabbo da dag kskse tsak dad sare duhwa hwarane tsak babsar hwarane ndik yane nuse aduwa da gad sawalaka daghra anahana ha nusna mahawara a nahanaka nusa hwarane, niha mahawara a nahanaka nusa hwarane, niha nushiwarane mana ndik nud sbaa tsista yawa saha aduwa da thawala ka duheve inaka zamane saha ahba zamane naha duhwe tuɗul ndik yane kada sbaa sbabiya, kada naha ho sbuka sbba to satska da sbama aka da gat sbaa ma nga tsaka duk cheke use nika yawa niya naha nakaka niya aya naha naka ane to ba damuwa nika tsine, tsatska duhwa me na naka babo nika a duh mena naka dado nika yan hwaro nivitare yane sbaa sbaa tska, to dage naka nahga babaho nahga dadaho ndik yan sbaa. Aɗuwa sbaa duhwe kwal tsagtsha ɗule ife, aɗuwa kwaran kwarane duh way na a'a an naka na naka naha naha da thlasare bikka da sbaa sbaa niha ngaha da sbaa sbaa biya aɗuwa diyane, ndikina subu ha duhwa udane.